Dɨvɨñakkáꞌin ntɨ túꞌn ntuvi kañeꞌe nɨ́ ntɨ́vɨ ña ntɨ́ꞌɨ dɨvɨ míꞌi kakáꞌin ntɨ tún ntu ne áda nañeenɨ ne ntíko ntɨ́ to ñaꞌa vii nɨ ne ño vi kɨkóntée ntɨɨ nɨɨ kachin nɨ́ tu dá kāí ntɨ xúꞌun ntɨ to dá kaí ntɨɨ kuthi ntɨ́ tu vɨkuꞌéntuvi ne ñáꞌ dá kuoo ntɨnɨi din chiko nɨ́ kañeꞌe ntɨ dɨvɨ míꞌi kɨntañēꞌevi ña chun né kɨníꞌi ntɨ kañúꞌu kɨníꞌi ntɨ do naee nɨ nedv ña nɨ́ꞌɨ ña ntúvi vií ntɨ a kntɨꞌɨ ntíko nɨ né kinākéte ntɨ́ du naéé ku ntɨꞌɨ kuáꞌ ve neé chóꞌo ntakú chóꞌo ndu thé ɨ gachviá kueꞌe nté kana ntɨ́ dɨvɨ un nī míil dé kanantɨ́ꞌɨn co uun ñóꞌo ichí ka ntɨ cha kaviꞌntɨ́ ne dɨvɨ ntéku ɨn sientu kueꞌéntuntiꞌan dɨvɨ cíí ka ntɨ méxico ne dá kaí ntɨ ñaꞌa dɨvɨ kádā kutíi tántee diuuꞌvi ka. Dnɨɨ́ huv ña éꞌnɨɨdɨvɨkañaꞌé vii ntɨɨ chuꞌun ñaꞌ vi nacee nɨ́ ne kede tuni ntɨ ko mii da kái musu vi dá kaí ntɨ ñaꞌvi káda kukɨtɨi neꞌi diuꞌun kantíin mꞌi i n ña nɨꞌɨ kō sá nɨ e dé ntɨɨ chuun kadá niꞌi du ñaꞌ vií nɨne ño tái las kuatró a mañá nanēꞌé kantíto ntɨ́ dá kaí ntɨɨ́ ñaꞌa katakoa kúi niꞌi diuꞌun kantíin miꞌi nɨ o miī ján ndɨɨ ne có i stíi ntɨ̄ꞌɨ an ñaꞌ ntoꞌo váꞌa ntɨ kada chíkā ntɨꞌɨ dɨ ntɨɨ chuꞌun ñꞌa ta koo niꞌi diuꞌun kantícin vꞌi ñaꞌꞌvīí nɨ vii da koo vi ne kuéꞌen ntɨ ntɨ́ kachi kuéꞌentɨ́ kūthi ntɨꞌɨ kuéꞌen ntɨ di xuꞌun nɨ vi ka ña tu vi chuꞌun tɨ ne kikáꞌan i ntɨ tún tu kɨká i ntɨ du kañaꞌe stíi ntɨɨ ñaꞌa kada datāká nɨvi tun tu ntíkoo vií ntɨtko vií ne dvɨ īó ndi kɨtu ntɨ́ chedi kade ntɨɨ́ chuꞌ vi dꞌa vinɨ du ntíko nꞌi ña kuo viꞌi dé ió iꞌa ntɨɨ i ñé nu nɨɨ i neꞌa dɨ kaña dvɨm té īó ne iꞌa ntu ni ña kandine tāiti diuꞌun ntɨ́ꞌɨ ñaa. Ni ntɨɨ́ini ne ntɨko níꞌi diuꞌun ta kɨvɨ kuii gastú nɨ da vāvií teñá dadɨvɨ stii tí ntɨꞌɨ gadi kuéti tií ne ntōó tinuu ntɨ ntádi o ká i ti ntádio koꞌo di ntoo dóó ne dɨvi ntu i ntɨɨ doó ne dií nuꞌunti skuele áda iéꞌnu ti neꞌi kueꞌentī ñá da ntiko kōó ñadi ni aꞌan nákaꞌan ti ne an tií ió dɨ́ꞌɨdɨvi ñaꞌa cha ñu diókuān nɨ ne ɨɨn sudii ne kātóꞌ un chi ka ti kata oítu nto ntɨꞌɨ kada ntɨꞌvivi ñ nɨɨ nen ɨ.